चटनियाँ विभिन्न स्वादों और सामग्री से बनाई जाती हैं। और हर क्षेत्र की अपनी विशेष चटनी होती है जैसे भारतीय चटनियाँ धनिया की चटनी हो गई, पुदीना की चटनी हो गई, आमचूर की चटनी हो गई, खीरा की चटनी हो गई। आम की चटनी हो गई, नारियल की चटनी हो गई, लहसुन की चटनी हो गई, टमाटर की चटनी हो गई, प्याज़ की चटनी हो गई, खट्टी मीठी चटनी हो गई। दक्षिण भारत में पालक की चटनी, आंध्र की चटनी, नारियल व हरी मिर्च की चटनी और लाल मिर्च की चटनी बनाई जाती है।